<hesitation> Eke <hesitation> lo uraiki ke bene yake anui dikitai yolo mabello na tu bene, mapaccing siarega, mabollo siarega anunna sipa sipanna. <noise> Na eh duka to ge <hesitation> penting duka atau tu nna te na restui seki na <noise> na biasa duka biasa ko teanuito biasa naki te duka jomai anunna ehh hartana, biasa beda biasa duka aliddona dena <hesitation> tena mencapai anu anu te bene. <hesitation> Siang anu to penting na to sipa sipana lao dikita maballo siarega, teariga ya duka to tomatoanna ke dipuraiki. Maballong to saba sipure siaki ke anui maballo na duka to pu bene ke manarengi manasu, manareng eh <hesitation> mapaccing arega magariga, <noise> supaya kesupabene ki to mabollo duka anta bananta nakita tau mapaccing biasa duka nakita tau maballo te benena maregariga boana amono mong kitoto biasa duka tomatuanta duka kongki sisimito.